Hafa avao mamapiasa vilany tsy miraikitsy io. Gnatony, lafa atenga manasa azy tsy mamapiasa hery be tegna hanongotsy any i kasokasoky ny hany agnaminy eo igny. Ao koa tsy mipetaky eo ny hanintegna fa mba lasa soasoa.